ניין ס'איז נישט מעגליך צו זיין פאראייניגט יעדער צוזאמען. ס'וועט אלץ זיין איינער וואס העט האלטן אנדערש, אדער נישט זיין פאראייניגט.